असाच एका दिसा मी धाकत्या बाळग्या वांगडां हायड एंड सीक खेळता खेळता एका रूम कडे पावलय, जो आमचेत घरण आसलो पण मका ता केवां खबरात नसलय। तो रूम मी पहली फावत बगलो आनी मका खूप अज्ञाब दिसलो की ह्यो एसो एक रूम सुध्दा आमच्या घरण आस ह्या मका आजुन मरेन कशा तरी कलंक ना, मग्र मी हलून भितर गेला आनी बगतय जालयार मज्या ल्हान पनाची सगली खेळनी भितर आसली जेंका बगुन मका खूप बरा दिसलो।